Maro moa roahy ñy fomba hanangonany ñy vitiky na hitahirizany ñy vitiky ñy hany haniny: -Eo ñy fikarohany ñy sakafo. ñy filany anizay hany ho haniny zay miaraky. samby mila rozy. manahaky anizay avao koa ñy fifañampia. mifañampy roze mila any hany iñy. mañajary koa rozy. mañajary hany ho hany. zay ñy fomba filandrozy azy.